أوقات يكون بدي أقضي يوم ميلادي في السفر مع رفقاتي، بشوف إن هاد اليوم بيكون مميز إذا قضيته ويا رفقاتي سفرنا سوينا شوبينج، بيكون اليوم مالتي حلو بشكل لو واجد كبير، ويكون مثالي واجد.